komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um Eurovision fyrir krakka fræðumst um sjófuglarannsóknir á Íslandi segjum frá

karla í fótbolta og heyrum af hundi sem keyrði bíl ég heiti Sævar og nú verða sagðar viki

frá Póllandi sigraði í úrslitakeppni krakka Eurovision sem fór fram á sunnudaginn þetta er annað árið í röð sem Pólland vinnur keppnina

sem haldin var í Póllandi fagnaðarlætin voru því skiljanlega mjög mikil meðal pólskra krakka þetta er í sautjánda sinn sem

Eurovision er haldin og ungir keppendur frá nítján löndum tóku þátt í ár þetta er ein stærsta hæfileikakeppni í heimi fyrir krakka á aldrinum níu til fjórtán ára viki flutti lagið

eða ofurhetja fyrir troðfullum sal og fékk samtals tvö hundruð sjötíu og átta stig fyrir flutninginn hún sagði að til þess að vinna þyrfti

í öðru sæti var Kasakstan og Spánn í því þriðja ólíkt Eurovision fullorðinna verður næsta keppni ekki endilega haldin í Póllandi og fjögur lönd hafa sótt um að halda hana Eurovision fullorðinna fer fram í Rotterdam í Hollandi í maí á næsta ári

hér á landi verður svo í febrúar þá keppa tíu lög um að verða fulltrúi Íslands í aðalkeppninni nýlegar rannsóknir á sjófuglum á Íslandi geta gefið vísbendingar um það hvernig fuglar bregðast við hlýnun loftslagsins alþjóðlegar rannsóknir voru gerðar á nokkrum varpstöðum við Ísland í sumar alþjóðleg rannsókn þýðir að vísindamenn frá ólíkum löndum koma að henni sjófuglar eru þeir fuglar sem hafa aðlagast lífinu á sjó þeir ná sér í mat í sjó og koma bara

í land til þess að verpa og þá oft í björgum eða annars staðar nálægt sjónum eru til dæmis flestar tegundir

fuglarnir sem vísindamennirnir rannsökuðu voru langvía og stuttnefja sem eru náskyldar tegundir g p s staðsetningartæki voru sett á fuglana þannig að hægt væri að fylgjast með ferðum þeirra og fæðuöflun fuglar voru merktir í Látrabjargi Grímsey Papey og víðar en aðstæður í hafinu við þessi fuglabjörg eru mjög ólíkar markmiðið er að komast að því hvernig hlýnun loftslagsins á jörðinni hefur áhrif á hegðun fugla á föstudaginn var dregið í

fyrir Evrópumót karla í fótbolta næsta sumar ísland var í pottinum og mætir Rúmeníu á Laugardalsvelli í mars á næsta ári dregið var í

í höfuðstöðvum Knattspyrnusambands Evrópu í Sviss ísland var eina liðið úr a deild Þjóðadeildarinnar í fyrra sem var í og þess vegna var fyllt upp með liðum sem spiluðu í c deildinni það voru Ísrael Búlgaría Ungverjaland og Rúmenía Ísrael fór í c og Rúmenía sem stóð sig verst í verður andstæðingur Íslands á næsta ári leikur Íslands og Rúmeníu verður á Laugardalsvelli tuttugasta og sjötta mars ef Ísland vinnur leikinn verður úrslitaleikur um

dögum síðar sumir hundar elska að fara í bíltúr þessi labrador í Bandaríkjunum er kannski aðeins of hrifinn af því en hann náði að læsa sig inni í bíl og keyra aftur á bak í marga hringi lögreglan í Flórída í Bandaríkjunum varð mjög hissa þegar hún kom á vettvang eftir að tilkynnt var um hund sem hafði læst sig inni í bíl eigandinn hafði villst af leið og steig út úr bílnum til að spyrja til vegar

hans var þá snöggur til og náði að læsa eigandann úti og setja bílinn í bakkgír þessi hvutti er ekki með bílpróf frekar en aðrir hundar en náði að bakka í marga hringi áður en lögreglan stoppaði bílinn sem betur fer slasaðist enginn í þessum

ferðamenn sem hafa undanfarna daga

kastalann í Japan hafa verið í skýjunum bókstaflega kastalinn er átta hundruð ára gamall og er á fjallstindi í yfir fjögur hundruð metra hæð á þessum árstíma er hann umlukinn skýjum og best er að njóta útsýnis á morgnana það er engin furða að hann sé kallaður kastalinn í skýjunum